د پخلي وسایل لکه پتیله، کاسه، چمچه، چاقو او ټابه یا تبۍ دي. پتیله د غوښې او سوپ پخولو لپاره ښه ده. کاسه د موادو د ګډولو او ساتلو لپاره کارول کېږي. چمچه د خوړو خوړلو او ګډولو لپاره ضروري دی. ټابه یا تبۍ د ډوډۍ، غوښې یا سبزیجاتو د پخولو لپاره ښه وسیله ده.